Ngahar nono kan pasti na pengaru kuni di ru'u srumbu ndai di ru'u sarumbu ndai au ra ngaha ndai ede ma di iup ba sarumbu edek bune nggahi dou mbojo doho kan ngaha re aina ngoho ngaha pa bepa di ncihi kaina di ncihi ncao kaina aina terlalu ncewi ma ncewi ncewi ede wati tahona wati carun di ru'u sarumbu pasti pangaruh pangarun di ru'u sarumbu karna ngaha ra nono ndai ake dima lu'u di hi'i ro ra'a ndai ede ncara sih ngahar nonom kan loakiri mai kaiba supu ra hengge ncara ncara ngaha loakai loakai mboto kan ma supu supu doho rau ka ima rau perna ka ima rau supu kani supu au tiroit tiroit ndadi kain sia re tiroit pala ma hiper tiroit karna tiroit kan wara dua jenisna ka wara ma hiper wara ma hippo wara rau ma jenis gondok wara ma jenis macam macam doho ni na ka ima kebetulan de hina ma hiper tiroit mai nggahi dokter re aina terlalu ngaha ma fici ficin ndetir loa di tirloa ngaha re tirloa ngaha ficin aina ngaha ma ipi ndanga nanga poda lallalo rau ede Na ndadi kain ka ima jaga jaga ngaha ku ni wati loa wati ngaha ku ficin wati ngaha ku ma <hesitation> ma msg msg re wati tahon di sarumbu soalnya ede re na mai kaiba radang di sarumbu ni ti ncihi ncao kaip ba hormon hormon di sarumbu kan ndede gola raukan aina <hesitation> ipi terlalu ngaha gola gola rau karna gola raukan termasuk rau ma <hesitation> ma di kama ra danang di <hesitation> di sarumbu rau ni kaiha rau kai sarumbu rau sia ti tahon ngaha mboto mboto gola ra gola ra ficim doho ndede <noise> ede pa ni